<noise> Alay i da <noise> apetaky gny courant da atao amin'gny toera raiky; da igny amin'izay miodiky da manadio gny rivotsy. Laha manitsy moa izay gny rivotsy da mihamafana soa na mihamaiky. K la mando gny rivotsy da afaky agny aby gny sery <noise> lafa miasa ity fitaova raiky toy. <noise>